Ny loky alzerian zen̈y <hesitation> miôvaôva be zen̈y fôtony efa misy andrô <hesitation> fômban-drazan̈a arabo berbera ndreky mediterane àby rô irô iny. De tia mampiasa kosikosy, tajina ndreky sôrbà zany oe lasopy epise be àby ren̈y zen̈y ten̈a fampiasan-drô oe.